Ka mara sulakaɗi ti dana hara diya gir fori wa, mi ga ɗena harawa ai gan nzi adiya, bwangi ma wala mdir lumbwa ɗime, mi kwang, gifori sulaka ti nda na pila kicin niya awo, ka kicin kwang dana hara mi ka mi ka mi ka mmi kwang, ka gi fori ya awo nkwara wa yaɗi fori mai, ga mas omo ga masa sabulu, kara mati hypo, mi kari mwapu ɗi, ga kica ka hypo ka omo ka sabulu tin a lubilla yang, miki libilla migi wunani ti ula, anti ti ɗa pci mi gi sinti guga nga ka hati shang, kara fofimta ka hata ka piranti pira ka hata, antigi lukwan cam mji, to ka wala kari nati gi hara mifa godi hati, ozagiwa mi vira gi kicimta ka fifinta to migi lukwan cam mji mda pila gimasi nawari tin ga kiti thandirnga biling da ashe gaɗi ma maswa tsu angi nam bwa kira dikil anti gi kiti ka kicimta, ka kicin msira diya ka ama aɗi hangniwa ai wahala kicini mi kwang ka gi foriya tigi pila kicin msirani awo yaɗi foriwa ka migaɗi ka kwaba mas omo wafa na ntan na suɗukura gaɗi ma gaɗi ka kwaba mas hypo wa suɗa na makur kura mi gaɗi ka kwaba mas sabuluwa makir miga ɗi ka imiwa cip diya kithir na owala cipu kithir na owala suyi niyani mi aɗi to gima ga hara kithiryani gaɗa yirwa gaɗa tsama ta kirwa tin ga thati kawai kara kiti surnga kwaɗaku kara hara ama gaɗi ka su yini yaniwa cip kari wahala diya doli sai migi bara ai Mi gaɗi bara ka kiciwa, ga libila adi kwan cam mɗa kangi sim riba miri. wala ga mwo nda pila oh oh mdiying ta adiya tana kicimai, ta mwo ka giɗi akwan cam mjima ka giɗi ka man riba tigi simri. ah mara yaɗi ɗa riba komai a takirwa, <hesitation> ai ik hara asar mipila abir har ya ata kira kicima kan wulla ƙan kumshi ra. ka kithir na owala ai yini ey, aɗe kura wuti si bo madaji, shang aɗekur yinima athar ngi bi, kilara saka nda kumshinga nda wul nga ai aɗi ka fa'ida wa, amma mi ga kica ga pira, to wala ana fiya wari gam mji mwori nda wulnga kan mcap mdaku, amma ga mwo ka giɗi mdir wul ga ɗi mai, sai dai kanƙir nga ko kandi canga kamya ko kan canga ka kuleng ka gijath tharlakabi awo marawa yaɗi tharwa ah dacija, ka hyel harta labar ashir ka hyel tira lambur ata <hesitation> ka hyel nalambur dunari mun bwa ɗika imiwa ka mbur mwo ki imi wala kwa hyel kam mbur kicimta karim mburu mi imi ɗefi kuma ga kisa kara kicimta karinga kara wunar kata ula mi gaɗika sunda fofumta kariwa tim migi kicimta karingan tigi pati ka pati ka pati tinga hankir akira dikilnga wala filonga tinga pipi takir migi thati wuta mdina gugani ka mdina ɗi guganwa shang gid duku eye ka gi foriya nkwara awo iki ɗantija kulin ti gi pilling ka daci ka hyel harlamur sa'a ka hyel tra lambur kima amin ka hyel harta lamdur ashir ayim mjiryar ai sundiya sai ka hankal zaman an sinta lambur